لو الحياة بدون كهربا مثل أول ترى الموضوع موب شين مرة يمديك إنك تتأقلم من لو تبي ضوء ممكن تنور بالشموع تنور بالإضاءة الشمسية بعدين لو تبي تسوي أكل يمديك تسويها بالنار لو يبيك - لو تبي إنك تستخدم شيء محدد بتشوف البيئة اللي حولك وش يمديك تسوي منه وبتستخدمه